Fitaovagna hita amigna tomobile zany ah, <hesitation> volan alongany, igny monko arô sy afaka sy afaka handeha sina raha sy hoe sy afaky hivily sina raha sisy volan, akeo koa pne, de akeo koa frein, de akeo koa misy seza, misy jiro ah ,de indrindra misy môtera.